सूप बनाण क लिए पहले सब्जी काटदु जैसे गाजर, मटर, टमाटर। <noise> पैन म पानी गरम करदु और सब्जी डालदु। हल्का नमक, मिर्च और काली मिर्च डालदु। सब्जी नरम होण तक पकादु। अगर गाढ़ा सूप चाहि, त थोड़ी कॉर्नफ्लोर मिक्स करदु। गरमागरम सूप धनिया स सजाकु परोसदु